Më pëlqen të investoj në sende materiale, veçanërisht nëse janë të cilësisë së lartë dhe të dobishme në përditshmërinë. Objekte si libra o instrumente muzikore mund të zgjasin me kalimin e kohës dhe të ofrojnë vlerë afatgjatë, duke e bërë çdo blerje domethënëse.